मेते दिन का खाना माजी सैंडविच खानु जादा पसंद छा। सैंडविच मा काई तरह की चीज होंदी जन की सब्जी पनीर सॉस जू की बहुत स्वादिस्ट लगदा छन। यू फटाफट और आसान सी बानी जादा और यू ते चलदा फिरदा भी खे सकदा। हलंकी सलाद भी सेहतमंद होंडु लेकिन सैंडविच कू कुरकुरु पन्न और स्वाद मेटे जादा भांडू। यखतीर में नकुल मजी सैंडविच ते प्रथमिकता डेंडु।